لا طبعا افضل افقد مفاتيحي. ممكن استبدلها بسهولة او اطلب مساعدة لكن فقدان الهاتف المحمول يسبب مشكلة كبيرة. لان فيه كل شي الصور جهاد الاتصال تطبيقات الايميلات هذا جزء كبير مهم جدا جدا في حياتنا اليومية. ممكن مفاتيح نتدارك هذي المشكلة بسهولة